ukum ma nengon ma ka, mon ne wutenum mo na yaaji, o n'kulli nan ga wuten okei rab, man ɗogi nan wup la'liin a pidin kwaigi la'kei, ngi wupei ta po mamu, ngi wupei ta pogum pẹe,̣ ngi wupei tapo kwanin, ngi tạan ɗig ɗig wup la'liin mona yaaji tama tama, tulum mon nengon nga nan tạan ɗig ɗig wup la'liinum mo na yaaji, mo ka yaa dij ka laliin kak ponjin aduk la'liin ka tạan dik- dig ɗi ga la'liin, ukum lau yamb yaang̣on ɗii mẹeụk ka la'liin to a ukmo naṇ upwa pidin kwaikiin am lakei, waamo ɗopẹi makaranta puramari min gi ɗopin kwai ki ta po mam taṇle, naṇ upwaa a mana a la liin a pidi kwai kiim lakẹi tibi taki, mo yaa ta ma wobo ngi up waa a la liin nan yaji ta mana ngi upp wa ii la lịin, ngi tạ ɗik ɗigi, ntaag nẹr mẹruk ka la'liin uka nan n'yagon sor ki- kunun, ngi yaaz meruk ka la'liin a pidi up waa mo na wupei ngi up anambiina a po man, n'wup anampiina ta pogum pẹẹ n'wup anampiina ta po kwanin, tulum mon nẹẹngon nga n'taag neri, nɗa ta nẹrim sọrro ki kunun ngi yaaz wuten ga la'liin nɗe i yaazim, tibi koɗim monje mam wanangon a manam mo ɗopei Jos, pandan waa koiṉam Po mamu a ki yillim pee, pandan wana yaan ɗopmu ka min watu koi wa ta po mammu, min yaan gi mẹrge, min koiwa ta po mamu po mamu ki yillim pẹẹ pandan wana yaan ɗopmu ka min watu. koiwa ta po mamu min yaan gi merge min ta po mamu mingi, po mamu puudun min wana nkotun yil po mamu nkotun yaaz wuten kanta, a la'liinum ɓaan min ɗiizin nkotun sọwi anampiina, ngi sọo po mamu a la'liin ɓaanu, la'liinei tạan nẹr meruk ka na, mo na koobo ka̱a ana wup wa ta po mamu lele, mona bare merge, ka ana up waa ta po mamu le le, puudun ino yaan toom, kaan tatayinnum la'liin ki yadano kiloko, mi ɓẹl ɓa maji, kaa ngi koyen po mamu ya? nga piimo ngi ube po mamau a la liin, ngi uben pomamu a miyem kuɗe, tibi mo yaa ngi yaa wolo ta po mamu, sẹm pidim monẹẹngon nga nlosin po mamu, nga nlosin wutenum mo na yaazi wutenum mo na yaazi, wato yaan kalato n'tokon ga yaazi man pogum pee, n'kotug yaazi man pogum pẹẹ, pon po mamu ne wana ka min waa koyidu wa ta po mamu, nkoyna nwatu yaan kot yaaz meruk ka la'liin ta po mamu. wutenum mo na yaazi npaiɗa wateini, ngi ween sạana nam mo na sạa, n'paiɗa wuteni n'lal la mana nam min tisin, npaiɗa ɗa wuteni la'liino ki war pidi seo wan mawu ɗaga mum kwadno ma a kwaijim tal se mum kwadna manni a kwaijim mo nenge sai mum de kwadkom a ne pip num anan siijno pip ngi yaaz meruk ka anampiina ta kaba wutenum mo na yaazi, pon tibi nga na wobin pakno tili kan yaa wụdo uk ma miyem mo yaazi, nkot yaaz wudei nɗumuk yaaz wudeium anki nan anki tab tuli ntokon ga wuten mum ki pee ngi yaaz meruk ka mum ki pee wuten anampiina ɗam yaan ki lerato ino kwaɗuk po lerato, ino senum mo na yaan wudo uk ma molno nem pon mo yaa mo na wee kina mo ondon la kina n'podi n'waa yadun wudsu mo ondon la'kina n'podi n'waa yadun wado kodii yaa n'at la'waii min watu saa ka la'liino mo la ankno kin terei n'adi, n'waa yadun kwai ki ma ka'liino, mo la'ankno n'adi nwaa andun kin maad waa ma la'liino min gi yaa merge ukmo puudun se kodno yaanu mo mum ki pẹẹ ka, mo mum kị tiṇ kaa koɗmu yaago min wargo ɓalle mun wude min ga kodmu yạago sormu yaag keɗe kamin ɗiye min siine ka la'liinmu yil po wụteni ka pindon saa ki poki anki wuten mo ka ɓarẹ yaazi ka mum kotko po pakko nem wuten te waa mudato, min yaag wuteni min yaa sor ki kunun min liigo, la'liinmu yilgo se minin siino se mingi paiɗa la'koɓo koɓom ki kwandam, a wutenim mon yaago mon ɗe yaa meruk lobum miyem gi seb mu ɗa sebnom, mon da yaa meruk lobum waa mo onuki na ɗa ondanom mon ɗa yaa meruk labum memo sumno ɗa yaan sabusi, tunda n'umjano ngi yaaz meruk ta pak miyem kukuɗem mo tonju to a uk waam mutenum mon yaago mindam taag dik- digi tibi monon se na piju waa mo ank pono sen tulum mini neji nga piim la'liin wutenum min yaago pim kot po pakmu, ka piim yaa wuteni ukum min yaangon ka piim yaa merge ki po pok piimo saan, piim yaa merge ki po pak pimo saan, ki po pak piimo saan waa mo wee piimo nem a ukum mayaan merukje ma ɗe ta ɗik ɗig wutenum ma yaazim moɗe potu ma wat nengem ma tạagon dik- dik wuteni puudun miyem kuku wutum magu waton nenge kaa ma watu ma watu yil po mamu a tommu min ondanku po mamuje monj ga ma adi wan ki poki ju, ka miyem kuɗei waa wupi ta kaba ɓalla, ɓaltu la'liin mu mo waro talpimu sọowe, sen tulum mon ga nan tạan ɗik ɗik wutenum mona yaazi.